ah ba tey man su ma gisee nit, mun naa koo óolu def comme suma bopp, ne ko sama soxla, ne ko soxla bii de nangam ak nangam, yow nag laa ci gannaaw yàlla yow laa ci xóolu, mu ne ma waa baax na, soxla boobu de bu ñu yàlla xotut mën naa la koo fajal nga dem ba heure boo amee jox ma loolu am na. Déedéet yombut tey nga wóolu nit ba tax ma delluwaat wóoluwaat keneen loolu yombut, parce que man li ne ci man, newul ci keneen, lu ne ci man newul ci keneen waa.